<noise> I Suède zao da fa na nisy nanomboky tam taonjato fahavalo tagny e! Agnisan'ny tatara tena mapipetraky an'i Suèdy, anisan'ny firenena nipoiran'gn soratsy i.